ba vio'oza yan a bianɛ ba tuaro siniza sinizo lo a juanɛ lo bɛrɛ hena dɛ lo hena ma tete lo yi mina ami mi beyɛ nɛ hɛri yo mi toro we a wa'a mi ɲuvane a vɛra ho yoro so yirawe aro ji ɲimu besosi lo yan dama bu'a mi yɛrɛ na buru-buru ma mi ɲuvane a sɛra mite don toro ɲuvane cunu mi ma tete han zan oro rezora lo se kwa